No ma võtnuq üteh kimmähe vajalikuq vihikuq, kohe sisse ma kirota ja sis võtnuq ma viil üteh pleiädsiq ja või-ollaq pastaka. või-ollaq eski kistutuskummi, et ma saanu umma vihku parandaq. Ja või-ollaq vii putel, et ku mul tulõ klassih köhahuug, saa vett juvvaq.